Ri xin tij iwir ri xin tiij iwir xb'an jun q'ooq'noj ri q'ooq'xb'anik, kum qaqche qatz ri q'ooq'ajwi' ketpli xk'oken k'iy ri q'ooq'xaq awa'chi' kiryaa ri q'ooq' nmaq taq q'ooq' ki'che'ir riij, n'oj ajwi'qaqatz ki'k'iy chik ajwi'xaq jujun i qa ki'kowrik, e erb'anik erb'anik kum ke kb'aan ke xtijix chqe ke xuj tijxik chemo rtijik, e chq'ajxik xuk'riij, qqaaj kaab'chriij, kqaaj och'mu kqaaj aj no'j ri xbánik iwir xin tiij, ju q'ooq'xya'uqan chu q'aaq' utz xcheq'jin no se wa'chi'xsipxuul nk'ej qk'xu'n xqaaj aj chriij, mele chetz'i'nik xe'loq tqa qaxuj b'noy cab'lajuuj are'ri xiqtiij chu ri q'iij ri awir ire k'ri i xqaaj chun wooch utz rb'anik xb'anik ri iwir.